Lai esa de ofak esa ana losa tasi talada bo ma uda anin esa mai le de ana la'ok ta barisi so'on. Lala'on na ta makandok fa de hataholi manai ofak lain bo ala bi so Te hu ofak a ana lena neme anin ndia de ana la'ok nakando de ala losa no selamat.